പന്ത് ഗ ഇരോന് പാദന കമ്മി ഐത്ല ബേഥ। ബേഥ പന്ത് ഗ ഐഥ ഥേ ഹേഅത് ഗ ഇരോന്। പാദോദു ഐത്ല ബേഥ ബേഥ പന്ത് ഗ ഐഥ। ഥേ ഹേഅത് ഗ ഇരോന് പാദോദു ഐത്ല ബേഥ പന്ത്। ഗ ഐഥ ഥേ ഹേഅത് ഗ ഇരോന് പാദോദു ഐത്ല। ബേഥ പന്ത് ഗ ഐഥ ഥേ ഹേഅത് ഗ ഇരോന് പാദോദു।